मिडिया मार्फत जन्ता को हेरफेर करन जन्ताको इच्छा विपरित जानो नैतिक रूपमे विवादित विषय होत हए । समन्यतय मिडिया कहन से समाजको सहि सुचना देनो सहि विचार देनो जिम्मेवारि बनानो हए । तवहिक मारे मिडिया जनमतमे हेरफेर करनसे दिक और पारदर्शि जानारीको अभाव गलत सुचना फलैन सकत हए मतलब फैला सकहए । जा से समाज मे भ्रम और असमझदारी सृजना हुइ सक्त हए । तवहिक मारे मिडिया निश्पच्छ और एकदम अच्छि बात प्रस्तुत करन के जोड देत हए और तर यदि मिडिया एकतर्फि और गलत जनमतको जनमतके एकनोर करत हए कहेसे नैतिक रूपमे गलत मान्त हए और परिमाण स्वारूप स्वाधिन्ता खसकत हए और जन्तामे विश्वास कम रहत हए ।